பூனையின் உடல் நிலைகள் மிக முக்கியமானவை. உதாரணமாக, பூனையின் வால் மேலே சென்று தொங்கினால் அது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. வால் நரைக்கினால் அல்லது வளைந்து, அது பதற்றம் அல்லது பயம் என்று அர்த்தம். காதுகள் முன்னால் இருந்தால் ஆர்வம், பின்னால் திரும்பினால் எச்சரிக்கை அல்லது கோபம். சத்தங்கள் மியாவ்: பூனைகள் பொதுவாக மனிதர்களுடன் பேச இதை பயன்படுத்தினாலும், மற்ற பூனைகளுடனும் இதை சில சமயங்களில் பயன்படுத்துகின்றன.